E leydi Turkiyya nyamunda gonɗum konmoye anndi e hannjum ke shawarma e mitpiy un hawta ɗum e shondi AlkamarI e gene nden un wata kusel e der.